Ma më shumë më përqen të ble online na ka të thom të ftetën, përçë kur jam te një putillë, si shkon gjims ore e ancora ngë kam skartartur mosgjë më hipet l’ansia, më hipet u nervosismu e kam mbzonjë të danj e ja bun se vajta te një putillë, dolla dopu gjims ore e ngë bleva mosgjë e spëndova po qëro e fuqi e bencin possibilmenti, inveci ble di brënda e veç këpucët, këpucët ka i pruvarsh pran u restu mirë o lik mënd ble gjërgjish te internet.